Ny kolotsain'ny Etazonia dia tia mihinana sakafo matsiro zareo satria any amin'ny zareo no misy maro ireo humburger ireny, ary koa faharoa manarakarak'izany, ny ry zareo dia olona tia mifangaro aman'olona hafa.